Maily momba ny asa alefako zen̈y anatiny natiny herin'andra araiky tsy matetiky mandefa zen̈y za mety aroe fo donko. Aviô maily hafa ankoatrany zay, telo, efatra iô.